Nima uchun bunday qarorga keldingiz? Yoki yangi ish topdingizmi? Ha, <noise> eski ish joyingizda oylik judayam yaxshi emas edi, lekin bu shaharda ko’proq tinch yashay olgan bo’lardingiz. Bilmadim, qiziq qaror.